E ciù belle son quelle de unna vòtta, che no sò ben de che materiale ean fæte, ma no ean antiaderenti, ean comme de latta, de un metallo, fòscia de inox, boh; quelle antiaderenti anche van ben, ma son meno belle.